Ma arva, ma lääsiq matkama, selle et <hesitation> mino meelest om sääne luudusõh matkaminõ väega mõnus ja rattaga pikkä aigu sõitaq mitte nii väega. Pigem mullõ miildüs iks jalotaq.